वेतन पर बातचीत करन का वास्ता यीं बात कू ध्यान रखियु चैन्दु कि अपणा क्षेत्र कू बाजार मूल्य, अपणा पेशेवर मूल्य कू पता लगायूँ चैन्दू। अपणी योग्यता कू आकलन करियूँ चैन्दू। जै मा आपका अनुभव शिक्षा, कौशल, लाइसेंस और प्रमाणन शामिल छन। अपणा रिज्यूमे मा अपणा अनुभवों थें दर्शायूँ चैन्दू। और साक्षात्कार मा यूँ बातों थें बतोण का वास्ता तैयार रयूँ चैन्दू। शुरुआत मा अपणी वेतन संबंधी अपेक्षाओं का बाराम सामान्य रूप मा बताये जौ। बाद मा अपणी इच्छित सैलरी का बाराम स्पष्टता से बात करी चैन्दी।